تعتبر اكتر مشكلة اليوم هي بتواجهنا تغيير المناخ وعدم المساواة المناخ طبعا لما بيتغير بيسبب درجة حرارة متفاوتة مرة حر جدا، مرة برد جدا فكرة عدم المساواة انه في ظلم كتير ناس تتعرض لظلم كتير وكبير